<hesitation> Raha karazana saosy ampiasaiko aminà fa- aminà fandrahoina raha ndraika <hesitation> miisa roy akeo foagna, <hesitation> mampia- za mampiasa saosy soja raha ohatra hoe mamboatra lasopy mbanà paty sèche, de saosy tômaty sy saosy tongolo <hesitation> raha ohatra hoe a- mahandro ro.